من الرياظات إللي أحبها وأعشقها رياظة كرة القدم، وأنا كثير أجيدها من وأنا صغير ألعب كرة القدم، وأشارك أصحابي، ونروح الملعب ونروح نحجز تذكرتين ونلعب كرة القدم، وهذي الرياظة كثير ممتعة، وهي رياظة جماعية، وتعلم أخلاق حلوة وهذي الرياظة انا كثير أجيدها.